Ny fifandraisan'ny biby samby bibikely moa zany de amin'ny alalan'ny hoe atantsika hoe misy potipotiky gny siramamy eo misy karazany vitsika ataontsika ohatsy avao zany ny vitsika misy ny vitsiky mainty misy ny vitsiky mena de mita- ohatra ataontsika hoe misy siramamy raiky zao alain'ny vitiky mainty de baka agny koa ravitiky mena mitariky de lasa mifagnome tagna reo satria samby mila hany hohany, zay zany amin'ny alalan'ny hany ifandraisan'ny bibikely samby bibikely.